Ipa-pa mavn iva-va <hesitation> meavn ulaki maunize ize-esan mevn ogi-esan meavn yan meavn igioe̠ mem euhaebo anini nimitanina agekake agekake oanwina weawohu ovo̠ra adaikinamana <hesitation> wedomi gekake ara-amuni <hesitation> mohora adawemehia adoyadileveki nida-anivani-nimamu oaze manimama vnhv-ewonama udaenabani weao̠gefuwere <hesitation> emowekuhian enibouwea weao-wedaya oniogehaha ogepa-pani weavaon ova who mava enibo womae̠ oaze wedozen edieki nama mamu oboqulin-pa-pa-ni aguiohi ipa-pa va kasea wesivare yan or wetinyan avayho <hesitation> wetiyan wevayi pa-pa becouses am pa pa ni <hesitation> agani mamaze oria omanana owomama Wu do de̠ do̠ wel gha lo wile ebe wele oni nen ebho bhe ho like <hesitation> <noise> ebamholohon <hesitation> aghi ghi vi aghi ya wingai abi bobo-zi emhi ekeke bhi rio adi rior gha lue because emhe ni ma mobo mama mhen <hesitation> ebhono̠ma ema-mo bho bun ma wo mhe bekeke-ba-ke-ke ma mhon tie mameh alimo ma <hesitation> maihe emhina na gha win gai ma mhe gai <hesitation> ma mhe ori oni ebakeke ni mamhen native fruit ma mhen mhie keke ma bho loma gha lor egbe wo deya awo gha ghon-ghon ebe na yale fo ado-gha mue-ko mhan ado ghu tie be̠ nor mhan-na le be̠ze o-nadiana e̠mhi bhi nia magualor oleze eba na le mu mobo na le iridia <hesitation> mo emihia ye mawo lo owo deyor.